نفضل أني نكون فنانه كوميديه علاش لأني نحب نضحك الناس نحب نكون إنسانه <hesitation> ترسم البهجه و السرور على قلوب الناس، نحب نضحك الأطفال نحب نحي الحزن على وجوه البشر نحب نرسم الإبتسامه، نحب نكون مصدر للسعاده لأنو تعطيني القوه.